أول حاجة بتجيب الكنكة بتحط فيها كمية مية على قدها أو على قد إنت حابب تشرب قد إيه ، وبعدين لو إنت بتحب سكر على القهوة حط كذا معلقة حسب إنت بتحبها إيه برضه و بيفضل إن إنت تحط المية ساقعة ، هي دي طريقة القهوة التركية ف بتحط مية ساقعة وبعدين بتقلب سكر وتجيب كمية قهوة معينة وتفضل حاططها على النار على درجة هادية جدا لغاية ما تبدأ إن هي إيه! تستوي يعني